<noise> ña ñá kunina siaia ña´hua taku ntii yuku tata´n a´ra kunina ko´to na viti ta ni naa ña tyi viti ni siana kuenta ña sitiuña kuntee a nutuva na kuntee a nta ntakumi ku´e nii na ra yaa ña ña kuntea santu va´a na ra tyu kunina ñaa ntakintina ña´ha tyi taku ntasa ra kò´o sinuni na ña hua tyi ñaa inkusaa ka´na ra kotyi kusaña ra satyu viti ra kuni ntakina ntii síaa ha takuu ña ka´na kua na ve´e savi ve´e kuana sika tavi na na kuu´n savi na kuu´n katyina ra yaa na ra kò´o sinuni na kua ra nta viti ni kisia ntaa ya kua kòp o savi kò´o sii sii ntuu kua in kuara sani kisia sinuni na kua´na viti ñaa sika´n sika na ña´ra na kuu´n ra na´sa ña in